Fomba fivezevezeko zany mandritrany herignandro a, de eo amin'ny adiny enina karan'io zaho mivezivezy satria zaho a alasinina, talata, larobia, lakamisy, zoma de mande miasa de mahalany adiny raika isanandro zah ivezivezeko de sabosy zaho mande ami sena koa de mahalany amin'ny adiny raika akeo, a agnatin'ny herignandro zany zaho a de manan adiny dimy an ivezevezeko foana.